La ak'ach pues re'ee sii keh kit'aliim awach re' tii hat xacha'jee taqee' naq wilkee chipaam la maloj xoo ak'ol cha sa maloj xa cha'jee taqee' xaa xaye'ka kituut kuu' y xaye' sakiq'axinaal ya xi'p'oqsa pues keh nki kit'arab'aj peet kituut keh naq keh nkila' ke re' janaj re' lanye'wa kiwa' pues re' janaj tii cha nkitarab'aj y pues re'ka nkichap reh janaj re' je' loq'manik chiriij janaj pues re' keh nkik'ar ar ke re' janaj pues richa'jee taqee' tonses nkitarab'aj janaj reh contal de ke chaye' sikiwa' eh tikicha'jee' porque keh ja'ar nkiye' a ak'uxb'al xi'k'eja qa nkiye'em tii cha maloj ya nkikiye' maloj reh tii cha nak'uxum reh rik'uxum janaj reh aalwa reh riwa'a janaj y umre' pues janaj richapa afecto reh la taq ak'ach